حزم الحقيبة بسيط جدا يعني ويحتاج لخطوات مترتبة. أول شي بتختار الحقيبة المناسبة لإحتياجاتك. بعدين بتحط الملابس وبتختارها بتكون مطوية عشان تاخد مساحة أقل. وكمان بتحط الملابس اللي قابلة للتجاعيد-للتجعيد فوق. ب-بعد ذلك <hesitation> بيكون عندك اللي هو بتحط في الفراغات الجوارب والإكسسوارات. بتأمنها بشريط الأمان وبتكون إن شاء الله حقيبتك جاهزة.